Unáfáririn wí ngank, á bañaan aduka wítesa akak ţí ngënko kumbabú. Ajënţúme baloŋ kateenk aja bëjita ţí pëlëma abutul puwat bëpok bëncí baŋitar, bampunk bukun balund já plund jabukun baŋitar. Mëntee banjá á abuk pase ací naŋitar këmee kaloŋ abuk pase ací nampunka uhum iyoo. Á baloŋ wuma ñaŋ cosan umee bañaŋ bunkum cusan cíwun banjonk nadewunta ananjita ţí pëlëmananañan nasiyën baţí ká wël, kooko kamob. Má wund bambukind iyiki ndajá uwora wí unkëmunkáa <hesitation> uyënkanid uwas amëŋandin ruka kawobe bëliyëng ndërukanjá ndanjá ndënjákund und banínind ndajá ndëjá ba balungum cí balugum bakan bako cíţ, baroncí bañaan kawín. Unjënkëna wí roonu bërëkël njí bandiyink tí awci mëjooţ duwin mëjakin neeji esëka má neejiya mayenţ pëneejiya? Ŋal kaneej andë bandi anatëţun amëgiŋan been akawiţësa pënţëp. Wul wi balund já wun kuma mënim ŋáaţ. Ñaan ní mëwín, ñaan karubá këbá pëcëli dí balay run, nëntuk keenjá kul ee pase amber bañaano. Ŋal nënjáak pëmpar dí kaŋabe, kaŋabe ndí túwar, kënjá kël pëni jankee túwar mënkak ifarënu mënkank bënjant këntoti kënjá kël mëne pí púund júŋun ufëri takal nëndee pël. Oncí ní mëwíni cíţ nankuwabandi kandee anubá nënjáku ee maŋaba dí untab pase andee përe cosan nţari. Wí nanduwí lënk anadindee mënkáţ baranju? Mënká baran, baran, baran, baran, baran, baran mak mëleemp. Ma nanjonk nanţoŋ bandi nëncur mëntum ţum kandoon nëŋomëna nul. Imënţ koowí nanţoŋ namënţum yunt wí pëneejani ţí untab. Ocí bí mëmbí bí mëncurël mëtum mëlenţ ní ţël ngëtab njaa kabëlir ngí ti anëneej dun. Antukeenjá kul pawapu pace mëmpëni ţum nënjákin mampëni untab kanjákël amëwëla mëmbí kawín bañaan nënjákin <hesitation> aaŋ kanjákël uwëlin kamañ ocí kankanda kí nayunţú kun kanjákul wëlin kakanda kanţíj kënjúkan. Antú koowí júŋ wí ufëri takal kajá kël mëne ngëndee use uwël wuwí juŋun ufëri takal. Uncíyank unkula kënjak manjúŋ unkulan takal. Ocíyank bënjant kënjá kël manjúŋ bënjant takal. Ocí bëkobu kënjá kël manjúŋ bëkob. Uncí naŋali bël nënjáku oh uwëlin mandee përe pëncak pan hum.